Lafa tegna zany hanao asa fanamboara igny da tsy maintsy mampiasa ny maritô io, satria i maritô iny e ahafahantegna mamantsiky fantsiky na mamaky hazo, io zany da tena anisagny fitaova fototsy amin'ny fanagana sy fanambora-draha